Ɨó stoóri, ɨó xiíri ɨó primúri, ku'ari kuuri jina pero ɨó ja ka ɨó cuarentá kuia, veinticinco kuía, tiurí ióde setentaycincó. tiári suni setentai- uu xiko, uu xiko xiaun, unixiko xiaun, ka iode uni xiko, uni xiko uxi ióde te kua'ari jina'á ka ɨó oko uxi.